Tsy dia haiko loatra ny fomba fanaovana saosy curry fa, raha ny fahafantarako azy an dia voatabia an <hesitation> tongolo an <hesitation> tongolo gasy an, dia ilay karazana hanitra indiana ireny no afangaro amin’ilay izy, dia izay no atao hoe saosy curry angamba raha ny fahalalako azy.